Ñy fomba fiasany ñy fañiliam-baravaña aminy ñy fiarova: <shushes> Hiarova ñy fanaña-teña mba tsy hangalarin'olo, hañilia traño, hañilia varavañam-be, hañilia ñy varavaran-kely ;ñy fañilia traño natao hañilian-teña traño, mba tsy hisy ñy mpangalatsy, <shushes> ñy mpanafiky hamaky ñy trañon-teña, fa iñy ro mba fiarova ataon-teña añaminy eñy.